Eey, ɓurmi yiɗde fof ɓoornaade ko tisi tawa fof ko kuleer gooto, juuɗe juutɗe, tawa ko wiro. <hesitation> Ne ñotaa haa feewi. Yeeso oo ine borda. Ɗum ɓurani kam.